I Etopia a da anisan'ny firenena vitsy taty Afrika izay tsy voazanaka mihitsy. Rehefa tonga amin'izay ny taogna enina amby sivifolo amin'ny valonjato sy arivo da niady tamin'i Italia i mba ahafahany hiarovany ny fahaleovan-tenany.